Ny tsy itovizan'ny sakafo biolojika izy amin'ny sakafo akora simika ndraika dia ny sakafo biolojika no tena misy ara-pahasalamana sady ara-dalàna tsara kokoa noho ny sakafo vita amin'ny akora simika. Ny akora simika- ny sakafo amin'ny akora simika tsy dia mahasalama, tsy dia mahasalama loatra izy io fa misy mi mamparary amin'ny maha hoe akora simika anazy zany no ampesaina. Fa aleo zany a ny tena tsara dia hoe sakafo vita amin'ny biolojika.